Sɛ epɛ dɛ etwe 'software' bi dze gu wo foon do a, dza ͻwͻ dɛ eyɛ nye dɛ ekͻ bea a wͻtwe wͻ wo foon do. Na ekͻ a na akͻdanloodo. Edanloodo wie a na emia 'install', na ͻatwe aka foon no do. Iwie a ibotum ebue na ayɛ ho nhyehyɛɛ biara a ͻwͻ dɛ eyɛ.